Da'ame ndakuanchenra ujun ndame kita ndame kachinditi nanrá tuu yami yiguí iin yame chin ga yamechí nakayex yundeneni indo niu anrá televi kada traicionar udevii kanda ján nidujku ña'a jun, nuu sagre kueña amigo teteñachi ján masa kada traicionar iña kuta cuento kuu más ajan iteligente kuyee tiná ñanamendo yuku ndine cumparal yuké, nriogo mejor nga tiná, cuenta nguana nguinachi mejor amigo, ho del hombre cachinronuu, nue es el perro iin tiná ayinai de iña mjy inteligente tau tina nani ni ché ii yakitinrami nguticha'a, salvaje ndame jun nguido kachi name'e uun kan diketi nuu yu nokene kada intenará, ndeiya kadaiña nayanra ndakuu ján iyan ndé ndonuu yavii mercado ña'a nakaje naché, miun kuenta ñii depende mucho netrenamiento depende mucho nuña kaduu na'a ndunde nuu kutana'a na capacidad no va'a unke ne'e unde ndita chí ndame yungue onda uhí ndunda me'e, nami tiná ihó mejor ngai inteligencia nuu vaya'a kachenda ndingu yungu ndene cuenta nachi nduyii iña ndeyi comparar nió.